نخير الاستزادة في الوقت مش الزيادة الاستزادة في المال ، خاطر توا كالاستزادة في الوقت يعني انتي باش تلقى وقت أكثر باش تنهي الخدمة نتاعك تكملها باش كان عندك حاجة تلقى وقت أكثر باش تكون مع عايلتك ، تلقى وقت لخدمتك تنجم تنسق بين العايلة والخدمة ، تعمل برشا حاجات أكثر ، الفلوس باهية معناها وحاجتنا بالفلوس ولازملنا الفلوس ، أما الفلوس تنجم تجي اذا كان انتي عندك الوقت باش تنجو فيه كل شي.